Li lampadini sunnu baddi di vitru cu na risistenza dintra. La risistenza è un filamentu di metallu ca addiventa ruventi e pirmetti all’energìa di trasfurmàrisi in luci. Na vota ca l’energìa veni data, stu filamentu s’arrussìca. Accussì la trasfurmazioni di l’impulsu in calurìa gènira la luci. La badda di vitru servi pi pirmèttiri a la luci di passari, mentri pruteggi li cumpunenti di l'agenti esterni.